Bos x̱i'k nak mak, or lë' man dza'l xkomier man, kreo ke lë' man xgob me y lë' man ndux y lë' man xgit lë' man xgit man kon xkomier man. Kreo ke lë'kga c̲h̲ixti'dz man xka.